L'India? E cui la canusci. L'haiu vistu sulu nta la cartina giugrafica. Nè ci haiu jutu mai e mancu haiu tuttu stu piaciri di jirici. Eppuru cca ìn Sicilia na cosa ci l'avemu di l'India e sunnu li ficurinia. Pi lu restu mancu sapissi chiddu chi vaiu a rispunniri.